Neläpäiv. Tuu um joba tävvegaq sääne nädälilõpu uutmisõ päiv. Joba oodat riidit ja riidiõdakut ja et kunas tuu tüünätäl ütskõrd ummõhtõ otsa saa.